الموية جدًا مهمة للكلاوي -يا- <hesitation> يا إخوان جدًا جدًا جدًا مهمة ، <hesitation> أشرب لترين باليوم، أقدر أشرب أكثر أيام حسب إن كان شتاء، أو إن كان صيف، <hesitation> ألحق لي بالأسبوع أكثر من عشرين لتر <hesitation> لراحتي الصحية، وراحتي الجسمانية، للبشرة مرة مرة مرة مهمة.